Meeje- le-ogun méèjọ- le- ogun méè san-le-ogun ọgban ọkan- le- ọgban meji- le- ọgban méèta-le-ọgban méèrẹn-le-o̱gban máàru-le-ọgban. méèfa- le- ọgban mee je-le-ọgban méèjọ-le- ọgban méèsan- le- ọgban oji ọkan-le-oji meeji- le- oji méèfa-le- oji méèren-le- oji máàru- le-oji méèfa-le- oji meeje- le- oji méèjọ-le-oji méèsan-tie- oji méègua- le ojí